ⵏⴰⴷⴻⴻ ⵏⴰⴷⴻⴻ. ⵡⴰ ⴷⵀⴻⴻ ⵏⴰⴷⴻⴻ. ⵎⵡⴰⵎⴰⵔⴰⴰⴷ ⵏⴰⴷⴻⴻ ⴰⵉⵜⵡ ⵀⴰ ⵎⵡⴰⵎⵜⴰ. ⵡⴰ ⵀⵏⴷⴰ ⵎⵡⴰⴽⵓⵏⵏⴰ ⴼⵉⵙⵉⴰⵔ. ⵎⵡⴰⴽⵓⵏⵏⴰ ⵏⴰⵜⴻⵣⵜⴻⵔ ⵍⴰⵇo. ⴰⵍ-ⴳⵀⵉⴱⴰⵍ ⵡⴰ ⵏⵀⴰⴻⵍ ⵎⵡⴰⵎⵓⵙⵜⴻⵎⵜⵉ'ⵉⵏⴰ. ⵡⴰ ⵏⴰⵜⴻⵀⴰⴷⴰ. ⵡⴰ ⵏⴰⵜⴻⵀⵏⴰ ⴼⴰⵙⴼⵉ. ⵡⴰ ⴰⴱⴻⵢⵏⴰ ⵏⴰⵀⴰⴻⵍ. ⵍⵎⴰⵏⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙⴰ ⵍⵎⴰⴽ. ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵡⴰⴽⵓⵏⵏⴰ ⵎⵡⴰⵎⵓⵙⵜⴻⵎⵜⵉ'ⵉⵏⴰ. ⵡⴰ ⴼⴰⵀⴻⵀⴰ ⴱⵉⵀⴰ ⴷⵉⵀⴻ. ⴰⵍ-ⵎⵡⴰⵎⵜⴰ.